Tanga kuenta ikenu comida taka yuku ñeján, ke kuenta ajo jan cebolla jai niuján minuu nduvendo kuenta ndakexu kulando ndakexo kuenta oregano naján ndakexu, kuenta minu ndakexo kuanta hi comida nada ka'a hi iho na'a komida ndavaxu tutun oni ndakexu clavo pimienta, jan ndakexo comino ndakexo kuenta uun ndunde jonichi yee enada ka'a cebolla, ajo, taka na comini kuu recaudu ndo ndake ndakexu nada kuenta ya'a ndakexu kunduna keva'a comida naján ndavaxu comida chi ndunuu ndakexu ko kuenta iho ndo ndakue kuenta ndakero pwero denunu comida, nuu ndananui jan recaudo anduku oni no'o comida ján ndaka iin no kue nuu ya'á iho iho kuenta ya'a kue iho ya'a kuii iho ya'á yetuu ndoján mexuu ya'a xuu tenro kachi xuu na'a naxu ndeidavo yee yajan ya'á luchi tuján. Kuenta ya'á luchi ya'á bola ján tenuu anu chunka chi xundanuxu ya'u orejan xuu ya'a bola noján iho iho ya'a hi nani ya'a huajillo tuu, ya'á kuei uu ya'a nuto'o ya'a huajillo ján ya'a chile ancho ján ya'a kuenta kue nuna ñuu ya'á, ya'á iho nunduján ndakukarxu nandavaxu comida nanduu exna navaxu comida pero ndoko kuenta kue juna nuu ya'a nuu ya'a ija iho kó kuenta vajuanai, iho ndono kuejan ndunduján ko'o fuerza na'a ndavax komia.